أحب إن أشوف فيلم لوحدي لإن السينما أصلا تجربة صامتة ومفيش تفاعل أثناء العرض وكمان مش هحس بالوحدة بالعكس هعرف أركز في تفاصيل الفيلم والشخصيات والحكاية ككل يعني. أما لو قعدت اتغدا لوحدي سواء في مطعم ولا في مكان فهحس بإحراج لإن دية تجربة أو مشاركة اجتماعية.